کله چی په اسمان کی وریځی زیاتی سی نو د تالاندو ږغونه ورسره را پیدا کیږی دا نو د طبیعت اوازونه دی چی ویو ډول ویره هم ورسره سته تالنده دباران د راتلو نښه ده دتالندی سره پریښنا هم پیداکیږی کله کله د تالاندی سره باد او توفان پیداکیږی او یوډول ویرونکی ږغ ورسره یی تالنده خطر هم لری